Hé gnootone gnoodonowu, mbon, wagne na nkottu ndithima i ikane ringi fééni. Purk niirma wo dhonghtini, ikana ikottu ndithima ifuu yéyenani. Maa ka ringi kontitina ni nditii ndi donghtu langhi oo nditi naa léé, ghune nfé wagne nsungh nlhaa nkottu ni ikane wagne la nkottu ndithi ikanii ifuu yéyenani. Maa niir ntiitima fune ngo ringi bhuukalé yicki mbalé, yicki iyéyenani.